दक्षिण कोरिया म नब्बे प्रतिशत समुंद्री सवार के उत्पादन होथे। कचरा निपटाए बर बहुत तगड़ा कानून होथे ओमन के अउ ऐ हर व्यंजन के मुख्य हिस्सा हवे। वहा थैला के उपयोग होथे अउ नही करे बर जुर्माना लगथे।